Anu kokis, kokis biasa, bima nanu ini es krim, boma nanu kokis kering, boma nanu ini puding, boma nanu coklat, brownis.